Mm taton ta olla ha a an. olla na cho ho o on. nraku yó tu na olla nro xhinrua, ta ha a an dikan tan hotan casuela na nruva tiya'a xo yó ha ha a an. na kua tu arroz yo, xadin xadin noa oha na xa- xa din chón ke i ian, ana kua tu cafe yo'o, ana koa ponche xa yo na xhinrio ña ta nonoño ho o on. na nanrachón konrivao na ta ho i iin chón no tá xhiniño i iin chón ada cuchara xó yo'o, ha a an i iin na keo kolar, ta nidajan koni na konrivatao tá ha a an. ta tateo kao cosinar ha ta nrukio ni ni chinre mio tá nidajan xhikana ta konia ta konia na konrivao nidajan.